ഏത ഫില്തേര് ഏ നീരിനു ഓരി ഇതി ശുദ്ധ। മന്പുന ഐന പന്പുന ഉന്ദന്ദ ഏത ഫില്തേര്। നീരു തിപുന ഇത <hesitation> കസകതിഅ। വൈനതുക ഏല്ജല്ജകന, ബച്തേരിഅ ഐന। മാദ ച്ലേഅന് മല്ഥിഥു ശുദ്ധ മല്ഥിഥു। ഐന സോഖ്തവഥു കുദിപുന ഏദ്ദ പല്പുന। നീരു തന്ഛനേ। അഓ കനുവരതു മന്പുന। ഏത ഫില്തേരു നീരു തിപുന ശുദ്ധ മന്പുന്പ്രോ। ചേസ്സു മന്പുന ഉന്ദന്ദ വിദന മന്പുന ഉന്ദന്ദ।